מְעָאמְרְנִי כּוִית שִׁי טִישֵׁרְט וּלכּן כּנְטְ'נּ אלעַמַלִיָה בּסִיטָה אִילָא תְבַּעְתִי אלחְטְוָאת מְזִיַאן، אוַּלָּאן חָאסכּ תְחַט טִישֵׁרְט עלא סְטַח מֻסְתוִוי וּנְצִיף וּמִנְבַּעְד תְקְדֶר דִיר נֻקְּטָה צְגִ'ירָה דִיאַל אלמָא וּשְׁוִיָה דִיאַל אלמִיַאה לְהאד אלבְּקָּעָה לִי בָּאגִי תְכּוִיהָא، מִנְבַּעְד סַחְ'נ אלמִכְּוָאה עלא דַרָגָה מֻתּוַסִטָה וּמַתְזִידְש בִּיהָא בּזזאף בָּאה מָא יִתְחְרֶקְּש אלטִישֵׁרְט، מִמְבַּעְד דִיר אלמִכְּוָאה בּשְׁוִיָה עלא אלבְּקָּעָה וּחַרְכְּהָא בִּחְדַ'ר בּאש תְפַרְד אלנִעָאמָה בְּלָא מַתְבּוֹר אלקְּמָאשׁ, חָאסכּ תְכוּן צַבּוּר וּמַתְסְתַעְגֶלְש، גָאלִבָּאן מִין תְכְּמֶל אלקִּי אלטִישֵׁרְט יִבְּקָּא.